Dibb nulueal, unati karga menja fi menjintani, edd wea kaeser tanga sokeda nougen shadu ju tigosa, fa asun jabude zineka fa ushereneka, in kaesserogo, wida agintani urrtana wea dakumo, aba ming kerya? Minga ushya? In kaesserogo, aytanga agge isigo, in tar agintani fenin toul toni jabude zinea aa ukir dango, aba nasi mando aa kaeri? Kutta gon juu aa karji, waeka elkomu, wida ju weida tigosa goni tar man jabuda toka, kaessertanog weida ushroni, zina'nga faloso.